To ɗum wii siwtaare kam, ko waɗantanto ɓernde kanji woni neɗɗo egga, yaha babal feere, marngal ndiyam to ɗum wuulata, marngal leɗɗe koaraaje, marngal jooɗolle, neɗɗo jooɗo, wuula, wurtoo, jooɗoo siwtoo, ñaama yara, no yiɗi, nana jimiiji belɗi siwtoo mum to ɗowdi nana belɗum.